Gali Tuda-ã zaga gûroni yibeyindĩ, yoo anna guda-ã yibeyindĩ ni kal, aa bugo-ĩ gunna kôi gûroni muro yugó, kôe guru borsu du gûroni čî. Gali to kuĩ anna-ã gûroni-ĩ barayindi tîbi-ĩ du duyundîe yiŋgaldu ambado, gûroni yugonnoó, tîbi-ĩ wudu ni amba yidanú toi yiŋgaldu barayindi. To gunú busaba kôe guru gûroni čîa hanayindi anna-ã. Čoŋgu ni yî du duyundu ni tobčundu ni yî to čoŋgu ni tîbi di duyindi. Gali gûroni-ĩ muro tira huna yibedia yida, tuda-ã mannu yibeyindi. Ndî yogusi, kôi gûroni čûwo, tûrru busahu to gunna yodurku čoŋgi, adiba-ã bugo di gunna yogusi. Busau to yodurku čoŋgoo, busamma guyundu ni tûkudu kôi yî čîde gûduro buya yidadu ni ga, ga buya yidadu ni busamma du duyundu ni du yî yudoki. Yî yudoki, yî-ĩ čirri hi yodurku čoŋgu, busau wô sukunã čulopi. Sûgoi zabčundu go-ĩ di yî-ĩ yudoki. Odu čillai, yî-ĩ čillai, yî-ĩ gunna tedi. Yî-ĩ tedi, tedî, tedî, tedî čûwo, wô hûi-ĩ di gûroni bozi. Gûroni, gûroni to yodurku čongu horčindi sûgoi tûrru busau gudi čongi to koo di du duyindî. Wûni, wûni hûyundu ni to koo di mboã muro koo di, gunna yî-ĩ čillauwo, yî-ĩ tedoo wônnu yunu gabčinĩ gûroni, gûroni to koo di čoŋgi, to koo di čoŋgu ni tîbi du mbo mannu yunu duyundĩ bui gunú. To koo di tîbi du ni duyundi, anna hundã ni čendi činaku yidao, to koo di yibeyindi. Gali numa ada buya-ã hôdi buya, hôde buya čîkã hôdi muro du gunna gûroni čî. Gûroni to čoŋgu ni, hôdi-ĩ, hôdi-ĩ du čîĩ čoŋgu ni yibeyindî. Gali kôe guru ônure guru du ni, kôe guru a kua didi gûroni-ĩ borsu teddo čî. To mannu čoŋgu du nu, agasu-ã du yina guru ni yibeyindi, gûroni-ĩ muro amba yina guda mannu yibeyindi ndubii gunú. Yina guda yibeyindiã ni čûo, yibeyindu ni du yina guru ni yibeyindi, yina yibedia, gali a hôdi-ĩ du čîĩ čoŋgoo, to yibeyindoo, čepi. Anna nû tûa, tû naa ŋgo hadirĩ adiba-ã yibeyindiã gunna, anna hundã ni čendi, ndebii gunú. Gûroni ndebi hanayundú. Aũ gûroni yidanoó ni yeĩ, gûroni to naũ taũ onoũ bozi to koo di maũ ni horkusu hunã kohuwo, horkusu hunã tosú. Su nduzu ni, horkusu hunã kohumo tûrtu togusoo, naũ taũ ni tooni sagahanu bozi, tooni sagahana cû̌ bozi. Ambanjini anna-ã ha ni ambayindi, unda ni ambandini, ôwonni gûroni kôi nania yugó. To koo di yibeyindi, a ni a tûrtu.